د کینیا هیواد اته ایالتونه او دوڅلویښت بیلابیل فرهنګونه لري. د کینیا هیواد د موسیقي د بیلابیلو ډولونو زانګو بلل کیږي. همدارنګه د کینیا تیاتر او سینما هم ډیر لیدونکي او مینه وال لري. <hesitation> په کینیا کې بیلابیل ډولونه د موسیقي لکه پاپ، هیپ هاپ او رپ اوریدل کیږي او ډیر طرفداران لري.